<noise> Mombanà aspiratera ndraika, aspiratera zany dia karazagna raha fampiasaina vazaha fahitako ananjy, mamafa tragno, na olona manan-karena fa sy voatery hoe vazaha, hamafana tragno dia sy mampiasa famafa koza, fa izy ndô mihodikondigna magneran'ny tragno akegny dia trohiny aby se, sohiny agnatiny akagny aby se zegny vovoka tavelavela an-dragno akeo.